Nu nu kuku'una te ja'ana nu ja ku esté cha sja'á in taána te nu tu te ntukuna yúku, yúku esté ɨó ñuúyo ya'a te skɨtina te jiɨna.